Mɛpɛ dɛ mɔnua edziban wɔ fie edzi na mara mɔnoa m'edziban wɔ fie a, mohu adze a medze bɛyɛ edziban na a ɔbɛyɛ dɛw. Monnkɔ nnkɔtotɔ ndzɛma biara asɛesɛe. Edziban no yɛ ketseketse mpo a mɛyɛ ne mbrɛ midzi a menya ahoɔdzen wɔ mu. Adze a mohwɛ a medzi a ɔmmboa m' mɛyar no memmfa mfora naaso paado edziban ntsi dɛm. Ekɔ paado kedzidzi a ndzɛma no sɛ wɔasɛe mpo a na wɔde yɛɛ mpo a ennhu. Beebi a wɔnoa edziban no wɔ hɔ no sɛ hɔ tsew, hɔ nntsew nnhu, ebɛnadze na wɔdze fora yɛe a ɔnnye wo honam nngye ne nyinara mu no erunnhu. Ɔba ne dɛm so a edziban na a idzi no nnhu ahoɔdzen biara a ebenya efi m' a ɔbɔboa wo. Ntsi nkyɛ nyimpa dze etse fie na wara noa edziban edzi a oye na no so ma esie sika. Edziban kakra bi na ebɛyɛ a bi bɛka a ade kye koraa ibotum edzi naaso ekɔ kɔtɔ wɔ paado a ibotum edi o, nntum enndi o ,ma ɔbɛka no gye dɛ igya si hɔ ma obi fofor so eba bɛfa. Edziban no a enoa wɔ fie nso afofor koraa ba wo hɔ wɔ dɛ wɔpɛ biibi edi a wo nsa bɔkɔ dɛm nkorɔfo no do. Ee- eyɛ basia a awo a wo mba bosua edziban noa efi wo hɔ naaso ekɔ kɔtɔ a iyi- iyi nyinaa innya.